Itning yoshiga va zotiga qarab mashg'ulot miqdori farqlanadi. Lekin ko'pchilik itlarga kamida o'ttiz daqiqadan ikki soatgacha harakat zarur. Misol uchun mening itim ovqatlanganidan so'ng o'zi sayohatni yoqtiradi.